الشناوا ولا الصينيين، كياكلو بزاف ديال الروز فماكلتهم اليومية. الروز هو عندهم عنصر أساسي فبزاف من الأطباق الصينية، ، وكيعتابروه مكون أساسي مع چاع الوجبات و الروز كتعتبر جزء من الثقافة الغذائية الصينية. وكنظن أن الحمية الغذائية لكتبوها الصينيين هي لكتخليهم يحافظوعلى اللياقة البدنية ديالهم